Tari tari orugh oobi aghudum meze ami umiipo, ana ateeny okpoki or ana na teeny odighi, ami ateeny odigh dondon, olo ami nodighi odo ka dume kaduma ami tadolini amiin okpoki olo okuan oghunotu am. obhel eghunotu am, obhel aloor ami to todigh olapo ena ta miin aghudum bho ma neghu eteeny oob ani bkos ani ezo ala ma mikanya ateeny okarabh ani aghudum nobho orudio amel. Aghudum orue dio aneghe, so oobi aghudum taamii ezo ami umiin umoghoyan, ana nuodiey aar olo ana nedighi moteeny okpoki kaduma kaduma oven aduma aten na ekon tu loghi obho ane kezo bho olobhir oony laana oteeny io motu, pa aghuduri onuma iteey io memara, aar bho iligh bho keghe, ana tatol aghudum ole ana ta tol tesua abetum to tu aten to tu anen ana ta akobhia mo o dighi onon aar ah Ibaohami otu naru, eeh otu ta bobo onuma eeh otu ebha, aruruan nodigh kere kere, pana otoeny me ekima, pa ana na nid otu moghebhiom iraar den ogbebhiom inya <hesitation> aar olo ami umiin olo ugh aneghe molo karol ta ghudam oony ooy, po ooy ooy ezuan molo odi ka loghom awuny mosi itugha, aghudun mobho izuan mezo bho, ami umiin ughol kua ana, iraar okpo ibha ka ana na kar ateeny po olomu, ibha ana na teeny okpoki, ateeny oobi ani, ateey otu pa aghudun mobho ma neghe bkos odighi obho ana uteeny obho pebho ta aseeri meeghun onuma, okpoki olo ana oru dio anko meeghunotu, ana okpoki olo aar olo ana tatue adighi olo, so ane na ateeny olo ana na ateeny aar. Olo ana dighi kezo bzo olo bhir oony kezo ani obhobh ka aduma kaduma okpoki ta dighi ni ta avo onuma or. Tiizol aduma toyiin awiki to oyiin uvengu to adighi medighi uva ngu pa ana ateeny, <hesitation> pa na oteeny lo miibagha mi po omugh eleona, ana ateeny oduom ologhi oghol uvanyu akunighi pa ana ta kpe ni but kana oteeny io medighi, mem aka uteeny oobi ani uteeny otu amen ubogh ugei otu olo ana ka rugh ami umiin aghol kua aghudum obho odi teesiopo bho kos non okpo ilo ipu mi bha bho olo, kar kar olo idi to oony ooy imara tiiraar ara okpo ibha bho kir erol pezo ami nugh oobi aghudum, okpoki odi kar kar olo aral zina pa ana oghol kedio okpoki olo aar olo ana tafue ako olo. So anmi umiin oghol kua iraar okpo ibha bho kami ateeny ta loor ami pa ami oghol aghudum obho na neghe